اوكي في واحد زائد اثنين زائد ثلاثة يساوي كم؟ يساوي ست رقم ستة ايه بس هاي عملية حسابية سهلةانه رقم واحد ضفنا عليه اثنين ضفنا عليه ثلاثة فبيكون الناتج والمجموع ستة بيكون رقم ستة